حبس النفس جوه المويه يعني الواحد لو بالغ يعني لو كتر كده ممكن يحبس زي خمسين ثانيه ما اكتر من كده يعني خمسين ثانيه جوه المويه